Ha ah, da tsikaritro fa da tena nanao fanatanjaha-tena matetiky any enao zay Da hono oa kegny, ino zagny kegny fiantraikany aminao ao? Da tena mitondra bfahasalamana tokoa zany io? Da tsy mab reraky zany enao lafa manao fanatanjaha-tena io?